אנה כִּיעְגְ׳בּוּנִי לקטַּט ח׳וסוסא לקטַּט לִיתְרַבָּאו פְדָאר חִית כִּיעְרפו ו כִּיחסו בִּכּ, פי צּגרנא כאנת ענדנא קטָּה סְמִינאהא רָשִידָה, כאנת כִּתגִ׳י תְנְעַס חְדַאיָא ו אִידַא בכִּית כִּתְקְרַבּ תְחֻט רָאסהא עלא רְגְ׳לִי, מאשי ע׳יר חיוואן כאנת צּדיקָה ופִיָה ו מא תְטְלַבּ וואלו ע׳יר שׁוִויא דיאל לחנאן ו למא ו למַאכְּלָה.